fajaru ge wangemoi tora ge tagi iya ino ua gena fajaru mangai pake daster sedaba jilbab, maha kalo fajaru tagi sema tahlilan, syukuran, mansia kai nange nage fajaru pake gamis jilbab secapato.